सबसे पैली हमू त पाणी बचौणा ले ड्रिप इरीगेशनो इस्तेमाल कन पढ़लू वेगा बाद मलचिंगा द्वारा हम जू मिट्टी ची वेगी नमी त बणे राख़ला और वेगा बाद हम जू फसल छीन वीं त बूतला जू बरखो पाणी ची वेता जमा कना ले हम टैंक भी बणे सकदा और जू फसल ची वेगी विविधता बणे के हम जू जोखिम ची वेता कम कर सकदा।